Koe! Raha hohanina hatram'lasiety si a! Ino moa zany nahavaky ananjy iny takeo? Zao zao de sy mainsy mara- sy mainsy soloana ndraika i,ny de karakôry zany? Nefany iny zao mety matin'ny rafosy zaho akeo rehefa ohatra hoe tonga akeo izy nefany raha igny vao nividiany vao tsy ela aby. <noise>